Arhɛkɛn ukpe ku sarh mĩ dz ttsutsuka mĩdze ibei amãã isorh asum ni dzu anyĩm mĩ dzur imãã nĩ farha abin usi kifarha bi si ni nyangũ ukpokam nyangã abi tserha itsu nyangã kpir nĩ nyangũ abinakɔ itoma nu kpoka nu bin ku shoi amɛɛ nĩ dzur tsindĩ zĩm sĩ kpuha mbɔ ka ni yisa gɛ mĩ tsĩ nĩ nũ dɛrha machine side taingã ra nãng sia mɛn ni nghwɛ nũ ndɛrha kpɔ mɔ mĩ ki ciba nghwe nũ ndɛrhã nbui azowa nĩ zɛrhã iciba zĩ yaba ra anang ako mɔ shoi amɛɛ amɛɛ aderke nggu anangũ mĩ ki dɛ itɔi itserh miki yaba miki yaba mĩ zĩ nyã abɔ ka gbɛrh izhui gbɛrh izhui akarhãrhã yo nggu anangã mĩ ki shoi amɛɛ nggu ngga cucci wɔ mbɔ ka tarhe Na kpi wengã mĩ tɔng izɛrhã na tɔĩzĩ shɔi amɛɛ ka hwam shɔi nivi dzekam nu hwe kpuha mba dzurh utsĩndĩ zĩm nanãng ka gbɛrh izui ha mĩ zĩ dɛ ĩgbɛrh izui ki gberh inuma irhɛirhɛ mĩ kĩ zĩ arhũ hã zĩ dɛ arhɛkɛ zĩ dɛ gbɛrh gbɛrh gbɛrh aka rhãrhã mĩ gbɛrh ĩndãrhã itsĩm akarha atarr aki rɛ mĩ kĩ gbɛrhitsĩ akarha tarr aki rɛ nĩ so ihwa amɛɛ ihwa uwu nu kpɔ mĩ ki kpɔm izĩ mĩ kpiri kpɔm wou ha arhɛkɛ nã si kpɔm ubin gha ba mĩkĩ tsĩ ighwa ĩmãã mum ki hwa uwɔu ha arhɛkɛ nã si kpɔm ubin gha ba mĩkĩ tsĩ ighwa ĩmãã mum ki hwa uwɔu ha imãã mĩ nyãngũ ngbei acucci mum tsuku kpɔka kpɔm amɛɛ ka bɔrha ĩnyãngũ kpir nggu abin akase dzurh tsindĩ mĩ zĩ nggu amɛn ka bei andɔɔ mĩ yarhe yarhe Mĩ sĩm kpo ngwɛna avee ngã mĩ vĩ yarhe yarhe nangã buwuke kuma ka sim kubo avee mãã nã nangã ha mĩ mbei sĩ ndzurh mum suwa mĩ dzurh tsĩndĩ ĩba, iba itai ra nãng bin kũ fũ mum mĩ yii tarhimba yaba na nangã ko mĩ kinĩ ku mɔ ki yaba mɔ mĩĩ zĩ karhũ kũũ karh kũũ idiku ngã itarr ngwe ra nãng ambui azom nwedzen ni rɔi kũha tsoi iboi kũhã imãã nĩ fũ kũ kũhã iba niya imba isorh avee kiya ki sĩm sorke nĩ tsukutha ishaba tsukurha ishaba nĩ dzɔu avee ha kɔ ka ibĩ mĩ bɔrhe ĩzũrhã avee igwee ru-ru- bã nĩ dzurh tsĩndĩ zĩ mã zɛ zĩ azɛ hã na kɔ izĩ sorh atorho kiya mĩki tsĩm sorh tɛrhe nĩ sorh ada-kum dzu adakum ka rhɛrhã idzu ĩmãã Mĩ sorhi iyorh mum ki sorh mã nyãngã bĩn tsĩm sĩ ba idzurh tsindi bam niya mĩ ba tsĩ nĩya nukɔ mĩ ngangã veha igha igha ĩmãã cɛ nĩ tsĩ mɛɛ abinakase korhuwe ngwɛm binkuwa mbɔ ka mesuwe mbɔ ri mesa korhuwe mbɔ ĩmãã utsɛm ba dzurh korhu bin gha korhu bingha nũ tsuka nũ karha tɔvaa zuwa tɔrɔk mɛn ki gha bin gha mãã mĩ kũ mbɔ zĩ dene nĩ furhi ba mɛn sei isei yiha nuwɔ cɛ sei kɛki tsũwã nggu tsɛm nuku awɔkaciha mɛn gorha gorha nĩ mɔɔ cɛ awɔkaciha tsɨ mbɔ urhɔ mɛn sei nggu tsɛm urhɔ ka fɛrh za tsĩ na nangã kɔ mɛn tsĩ mɛɛ rhɔ kawu karha tɔrrha ki tsu anãngã na kɔ tsuku arhɛkɛ ku mãã mɛn ra mɛn urɔ.